சுய வெளிப்பாடு, உணர்ச்சி செயலாக்கம், படைப்பாற்றல் மேம்பாடு மற்றும் சுய விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதற்கான. சக்திவாய்ந்த கருவியை வழங்குவதன் மூலம் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியில் கலை குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள உலகம்.